E karazagne vatosoa fantako da anatin'izany gne safira, da ao koa gne berily, da misy anezany topaza zany koa, da misy ny <hesitation> emeroda, da misy gne diamant, da misy koa gne kristaly.